Ny fitsengaranan'ny andro nahaterahana tonga lafatra amiko de voalohany indrindra aloha izaho salama tsara amin'io andro io, de faharoa manarak'izay manasa ireo namako rehetra aho sy ny fianakaviana akaiky ahy, de mazaha ho azy moa fa misy ny sakafo maro karazany, de miaraka amin'ny mofomamy koa.